Ja nandi'i inye'e ndii chapaxi a candado a naanxe'e tniiñu ja xedexi ja kaadiindo ku ye'endo te naakaando horre kuiinindo te naadi'ixi ja vaa koointi a in ayii kiivi ni xi ndee na xiina'ando te kaando te ki'ivi te ki'ivi a ti kiivi kodejadi meendo kute xiina'a naa hore tejiña kutniiñu ja xede ye'e candado a chapa.